Iyoo doo maanoo. doo maanoo ate taboo, a ka ke, a ka ke cuuroo ti le, a ka ke kinoo ti, a ka ke moonoo ti, a ka ke wo le xaama. Iyoo mee <hesitation> ŋiŋ rasiyoŋo, rasiyoŋo ate ka ke noo ceeboo ti le, a ka ke noo, a buka ke noo cuuroo ti. rasiyoŋo buka ke noo cuuroo ti le. A ka ke noo, kini, kini kinoo ti le, kini keroo ti le, a ke noo ceeboo ti mee a buka ke noo cuuroo tii.